Sizning hazillaringiz menga yangi energiya beradi. Shunday bo'lsa-da, barchamizda qiyin paytlar bo'lishi mumkin. Sizning biroz kulishingiz, qiyin damlarda ko'ngilni ko'taradi. Har doim shunday kulgili va shirin xotiralar bilan yodda qolishingizni xohlayman.